Un tàvulu è na struttura di lignu cu quattru o chiù pedi - dipenni di la so grannizza - e na lastra di lignu di ncapu. Lu tàvulu servi pi pusari lu manciari e mèttiri li piatti di manera ca li pirsuni, assittànnusi nni li seggi, ponnu manciari cu facilità. Li tàvuli ponnu èssiri di diversi dimensioni. Ci sunnu tàvuli pi dui pirsuni nsinu ad arrivari a tàvuli pi vinti - trenta pirsuni.